ⵀⴻⵉⵏ ⵢⴻⵀⵉⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⵉⵣ ⵜⴰⵀ ⵜⴻⵍⵡⵉⵏ ⵣⴰⵎⵏⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⵡⴰⴷⵉⵏ ⵎⵉⴳⴰⵀⵀⴰⵔⵔⴰ ⵡⴻⵍⵡⴰ ⵎⴰⴷⵉⵏⴻⵜⵜⵉ ⴳⴰⵀⵔ ⵢⴰⵜⵉ ⵢⴰⵜⵜⴻⵍⵉⵣ ⵜⴰⵎⴰⵙ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵢⵉⵍ ⵣⴰⵎⴰⵏ ⴰⵡⴰⴷⴻⵎ ⵢⴻⵜⵜⵉ ⴷⵓⵎ ⵢⴻⵜⵉⵜⴰ ⴷⵉⴳⵍⴰ ⵙⴰⵎ ⴰⵀⵙⴰⴱ ⴰⴷⵉⵍⵍⴰⴰⵜ ⴻⴷⵉⵇⵉⵏ ⴰⵀⴰⵔⴰⵜ